מיט א צווענגל קען מען אנכאפן סיי וועלכע באשטאנדטייל וואס איז געווענליך שווער אנצוכאפן מיט די בלויזע פינגערס, מען כאפט עס אן און מען שלעפט עס, אדער קען מען מיט דעם אפטיילן און צושניידן שווערערע סארט מאטריאלן.